To vaya dəkrawa dai nika gawa gada kəm. ni kau a kunu usur ba nikau vaya ga kakuyu. niko jlugma mika dikwa, nikau nika korau, sannan nikau <hesitation> galwau dajak təmakən Zmduno pəra nikau dajak. amma alakan nikau <hesitation> vaya dək rawa ga kakuyu nika ansi, nikau əgdəm, nikan, <hesitation> nika ansi nika əgdəm nika əbjlm nikau vaya dai ga kakuyu ni kakchi əndaja kugu, əndajak tam, əndəna nakchi be gakalu yuk fibai nəsgau əmdakchi də badi bai amma dai ni kakchi i datkani. fi nani kadai kam akchi na bətak nakchi bai. ko əmdək chi də badiwu nən tuwayu, ah nangətəkchi ah imnyu japjapa bai.